Da a nna me tsir nnyɛ koraa yɛ da bi a mokͻr adzetͻmbea dɛ morokͻtͻ adze. Afei, mokͻtͻͻ adze no wiei, sika a medze maa hͻn no, nsesa a wͻdze maa me no mannhwɛ nsesa no. Ntsi meyɛɛ dɛ morokͻ fie no, mudur kwan do na mese, oh ma menhwɛ nsesa yi a okitsa me yi. Afei mohwɛɛ nsesa yi a ͻnnso. Ntsi mesaan m'ekyir dɛ morokͻ akɛgye bi asͻw do. Mokͻree no, ͻammfa nsesa no ama me. ͻhyee me ara yie na muhun dɛ na dɛm da no nnyɛ me da.